<noise> بحب المدن الكبيرة أكتر لأن بيخليني أشوف فرص أكتر وأتعلم من الناس أكتر، بسهولة في الحياة أكتر، القرية ممكن متكونش مناسبة لكل الفترات.